Shijira nyanzanga khumuloma latiriji. Nilumoloma lwevu lwakhuivuvirwamu, hakwadhukiramu, shukhurekhu lumoromu lweru tawe, paka khumulome, paka lwalitakha ridhira ria khamala lakini khunakhumolomuza, nilumoloma rweru, kwaluyanza saiti, <hesitation> kwaluyanza saiti.